മ്യ്നര് കത്തു അവനഗ സരിയദ തന്ത്ര ഉപയോഗ। മല്പോദു ഫസ്തുഗ ഹന്ദ് വശ് മല്പോദു നീരു പാന്ദ। ബച്തേരിഅ പുര പൂകോന്ദു ഭുക്ക ബ്ലൂദ്നു ച്ലേഅനു। മല്പോദു ഭുക്ക അന്തിസേപ്തിചുനു അദ് മല്പോദു ഭുക്ക। ജല ഇത്ഥന്ദ ജല പുര സമനി അദിബര്ക്പുനു । ഭുക്ക ബന്ദഗേ പദോദു ഭന്ദഗേ ഇത്ഥന്ദ। ചോത്തോന് രന്ദല അവന കത്തോദു അവന ദൈല്യ്। ഛന്ഗേ മല്ഥന്ദിപോദ് നുന്ഗു നമോത ദൈല്യ്। ഛന്ഗേ മല്ഥന്ദ ഓഉത്ലീന ദിപ്പുനു।